Tawi aɗa yiɗi lootde daarorgal tuumnugal, a ƴeewan sifoŋ, mbaɗa e makko saabunnde. Lawƴira daarorgal ngal haa ngal laaɓa, haa tuundi ndi fof gasa. Koccaa tekkere moomtira daarorgal ngal haa laaɓa. So gayni, mbisa hen ndiyam ɓolam tawa ala saabunnde.